Hulde nafata ko suurtinde huunde. Les o ina waɗi gude gude. <hesitation> kalan ndiyam ɗam fof kadi siiɓa ndiyam, yaltina ndiyam ɗam, heddo tan ko- ñaamri ndi dow.